amɛ ma un ze'uso a cihɛ fe dese mu su'anni amɛ vɛ ci un te ɲu ɲu ɲu ji ɲu sin a nuwo min ɓue a a lemin <hesitation> oma o ze'uso yi fowɛ yɔrɔ doso soit aro ɓe'o ou bien a o ɓero tomu su'anni